هذي قصة تبع الساحر الصغير إسمع الساحر كان يحاول يصغر الأشياء يعني بإستخدام هذي التعويذة لكن بالغلط <laughs> صغر نفسك والله غلط وصغر نفسه وصار صغير كيف تشذي يعني مثل الحشرة وكان لازم يكشف يعني طريقة أنه يرجع فيها حجمه الطبيعي لأنه وايد صغير.